د یوه مصروف سهار لپاره د سهارني د خوړلو ځينې چټک انتخابونه کیدای شي چې هګۍ واوسي. او هغه په غوړیو کې پخې شوې هګۍ او یا هم اشولې هګۍ، سابه پنیر او یوه ټوټه ډوډۍ ورسره، همدارنګه د میوې سلاد، د ترکارۍ سلاد، یو ګیلاس شیدې، یوه ټوټه ډوډۍ او یوه مڼه دا ټول کولای شي چې د سهار لخوا نه یو چټک او صحي انتخاب واوسیګي.